د سریلانکا هیواد د اسیا په جنوب کې موقعیت لري چې پایتخت یې د کولمبو ښار دی. په سریلانکا کې د زرګونو کلونو مخکې انساني، د انساني ژوند پاتې شوني موندل شوي دي. همدارنګه د سریلانکا د حرا ځنګل د سریلانکا مشهور او ګڼ ځنګل دی. سریلانکا مرطوبه هوا لري.